Yeah a important to know plenty language neh because na na ley world we living in you find people traveling especially for our area you will find more tourist coming and some people can come ley can’t speak ley english ley speak french some people can come ley can only speak spanish some can come ley speak ley german so when you know more language and you will find people more want to interact with you because you like at higher level you know plenty things especially when a comes to language you will be able to talk to plenty people you will na be only one person like for me only english I can speak so when I find somebody who can speak french I might look for friend who can speak french to come be interpreting to me. so it’s good that we know more language.